Zaho ka zane laha nampijibony, ty tea ty teao ty hihinany amy hotely restaurant io vao sa ho antrano ao, le aleoko raho mahandro antranoko ao satria ty antranoko ao io zaho tompony ty mikarakara aze, hita masoko ty malio hitamasoko ty maloto. Zay zane itiako atrano ao